मु है नि बारह घंटा में से चार पांच बार तो टीवी देखूं ही देखू। मु ज्यादातर वे चैनल देखूं जीमें सबसे ज्यादा रामायण, महाभारत कृष्ण लीला ये सब आवे। जद रामायण देखू नि झ मु आदा घंटा तक तो उतू बी नि। उन में घनी अच्छी अच्छी चीज़ मिले देखने के लिए। उसे अपन न ज्ञान भी मिले। जट नो रामायण से अपन न ज्ञान मिले उतनो तो नाटक से भी नि मिले। जिसे अपन न टीवी में भी बढ़िया प्रोग्राम ही देखना चाव है।